Xi̱kaha na mé ri ñao kie sin tsíkꞌen na mé ti senóxén na sátsji sin tjénka̱yáxin sin jnkojnko sin ri nkesán itsi ri ñao ri ñao ri sin tsíkꞌen la tjejosin ijnko mesa la tejótakꞌe sin itsjo la tꞌejo sin to ixé la tejo sin chꞌokan tosán manzana uva mélon sandia la íso nkehe ri sin imá chraxinkakoxín sin jnkojín sin ti sin itꞌi xro̱xé la ri sin itꞌi íjnko in nkehe la xi̱kaha tejo sin chrítaon ijnko mésa mé jehe sin chóhen sin ijnko familia kuènté sin la nti ñao senóxén mé ti̱kakjin sin ri chájan. Accidentado la yaáxin la ñao la tikákjin sin ri sin tsíkꞌexín chika na ri yꞌáxin niao la xi̱kaha tikakjin sin káxin ri sin tsikꞌitjaña ijnko ichin o̱ ijnko ichrán nkehe niéxin sin tsíki tjáñaxín sin mé xi̱kaha tóhen ijnko ichꞌe sin jnko forma chóhen sin ri sin familia sin tsikitjaña la chꞌéna sin ijnko comida ixi sifuerahya ijnko fiesta tjejó sin ndoe̱ sin la mé xi̱kaha tónkotsé káxin ri sin na̱xa̱ teótsjehe la ichꞌe sin celebrar ti ñao xraxinkakoxín sin ri familia sin í kohya ri chjasintajni ntihi la chꞌéna sin comida itꞌo̱ café la. Mé tꞌatsínka sin ijnko ñao tátsínkako sin ri sin chóhen sin iti ri fecha ri ñao tsíkꞌen sin a la mé xraxinkakoxín sin ndoe̱ sin ko ijnko comida mé nchekjinie sin ri sin tsíkꞌen ichro sin la tꞌejo sin vela tꞌejo sin chi̱nko̱ ndá nchekꞌákjen sin kixin tsꞌejóche xrohi tsi̱xi̱n ri sin tsíkꞌen ichro sin la tꞌejó sin vela tꞌejo sin chji̱nko̱ ndá nchekꞌákjen sin kixin tsꞌejóche xrohi tsi̱xi̱n ri sin tsíkꞌen ichro sin la mé xi̱kaha ichꞌe sin celebrar ti chjasin ntihi la ri sin náná táda imá tinkáchónki sin na ikjé sin itji̱ sin hasta pantion ri tsíxravá xjee̱n sin o̱ jnkjín familia sin la itji̱ sin tji̱ko sin mil hojas de itsjo mé tinkátꞌitjí sin ntia̱ iti sin kixin xi̱kaha mé tinkátja ri sin tsíkꞌen. Familia sin xi̱kaha mé ti̱kao̱ sin ri sin tsíkꞌen e ichro sin la xi̱kaha ti̱kao̱ sin la ko tjejó sátikaán sin ti yꞌáxin ñao mé xi̱kaha ichꞌe sin celebrar ri ñao ri sin tsíkꞌen la ikjé sin na imá tinkáchónki sin ri ñao a na hasta kotèntso̱ o̱ iko kontájno tꞌóan sin chꞌéna sin nda̱xra inie sin itꞌi sin la mé xi̱kaha ixi inie sin ko jitꞌi sin na xi̱kaha ti̱kia̱ sin plato tejókjen sin ri mesa para ri sin nkexro iti chro sin mé xi̱kaha ichꞌe sin celebrar ti ñao ri sin kié ri sin tsíkꞌen na xi̱kaha imá tinkáchónki sin ya ke ntihi na íjnko chjasin na jnko ñao imá tinkáchónki gente na xi̱kaha la ri sin. Imá tjue̱he familiĕ ndá kuinchekitjáan sin na ikjén sin sátsji̱ko sin na ntahó tꞌejóko sin kuenté ñao ri cada jnkojnko ñao tóhen sin tokán ti̱kakjín sin ti familia na tꞌejóko sin kuenté ñao ndoe̱ sin ni? O̱ panteo tꞌejóko sin kuenté ñao la yáque ri ñao jaha la mé ri familia ri sin nkexro konchekitjáa sin na ri imá tjue̱he sin na chꞌeha sin ixra̱ jehe sin la ri familia chjinó na xitjahya sichꞌe xra̱ porque nána nchechrákon sin ri difunto a ichro sin la mé xi̱kaha tjejo sin ri costumbre chjasin la xi̱kaha nti xraxinkaon sin kixin imá tjinkaon ri difunto a jichrán jnko nkehe na xra̱hó tꞌena sin o̱ xra̱hó ichꞌe sin conseguir kixin xi̱kaha mé tso̱jie̱ def ri difunto a ichro sin la mé xi̱kaha nti ichꞌe sin nti ijnko ñao ri sin tsíkꞌen la mé nti. Ri chjasin i ri ósé mé kuékꞌejó ri sin imá kꞌuéxre̱xré sin para jnko nkehe malo nti ixra̱ chehe sin xro̱a̱n ijnko gente la kueki kichꞌe sin dedicar ri brujeriaá la mé ijnko problema tsoxrankíxin en jnkojnko familia na ncheyóxihan sin con palabras kuekincheyóxin sin con kuachi̱noxíhi̱n mé kuekinchekjiko kícho sin la siempre ti ijnko familia tsjankíxin tsichehe xroa̱a̱n kícho sin la siempre tjea sin nchekꞌánkí sin ijnko chika tie la mé tji̱ko sin chrítaon itjo tjo̱nta la mé ntaha tꞌóan sin chika la nchekjiko sin con ri jíhnie nkexro tsichehe sin jnko nkehe malo la nchekjiko sin con nchóhan. Kjuanínkaon la kăxin problema nchakamá sin con tákjexi̱hin sin káxin jnko nkehe tsoxrátja ri gente a la tꞌóan sin chika la tóchjenka sin ri ko̱ja̱ a la tja̱vá sin ijnko foto con kuènté ri sin tjinkaon sin tsjinchekjíko sin ijnko nkehe para tso̱níhi ri sin tjinkakohan sin tsokꞌuikon sin a la mé xi̱kaha tóhen manejar ri vida en brujeria a la ri sin xrátja jnko nkehe malo xi̱kaha la jehe sin na tjankíxin sin nchekjiko kícho sin la tónohe sin tikónohe sin nkexro ichꞌe xi̱kaha la mé xi̱kaha tókja̱ñehe sin ti sin ichꞌe ijnko nkehe xro̱a̱n xi̱kaha la jehe sin nchekjíko sin íjnko tso̱kja̱xin tsjíko ri sin xi̱kaha ichꞌe ijnko brujeria na chꞌéna sin muñeko ichjo̱n tꞌe̱nka̱ sin. Nteso nda̱kꞌe na tꞌe̱nka̱ sin nchesen kixin tsochónta jnko forma muñeko na ndá chꞌéna sin jihnié ri sin tjinkakohan sin tsokꞌuikon sin ri nkexro nínkakohen sin la xi̱kaha chꞌehe kícho sin na xrankíxin ri problema xi̱kaha tónihi sin la ri sin tꞌóna náhuale a ri sin tꞌóna iko na mé ri sin a ri tꞌóna tꞌóna sin chꞌéna sin nkehe bchexro̱a̱n sin a xi̱kaha ri sin tꞌóna náhuale na ixri sin tja̱vá sin ri ixra̱ ichꞌe sin a la xi̱kaha mé xrankíxin ri jnko nkehe náxrjohan en cada ri sin nínkakohen kícho la xi̱kaha tsꞌátsínka con el tiempo la tsacha sin tꞌóan sin kícho sin ri mísmo̱ xro̱a̱n xi̱kaha ri brujeria chꞌehe sin xro̱a̱n kícho sin la tsoxrankíxin ijnko por problema tanto á jnko chajan tjájo̱nko kícho o̱ ijnko familia. Chꞌiyehe sin o̱ ijnko familia tjánjo̱xin ichrán algo nkehe chónta sin títo̱he̱ ri sin nteṭo mé xi̱kaha xrankíxin kjuanínkaon la puro nchekjiko sin kícho sin la ri sin brujo na ti chjasin ntihi na kuékꞌe kuékꞌejó sin yato sin nti sin imá kꞌuénohe ichro la káxin ri sin mé ó kjuixin kuítjaña sin na xi̱kaha mé ó siín íjnko generación na ó siín mismo̱ xi̱kaha siín ri sin ichꞌe ijnko ixra̱ xi̱kaha kjiṭa ijnko majia negra na métatsinka xi̱kaha ri brujeria la xi̱kaha tꞌixin ichꞌe sin ixra̱ nduáhya la ri ntihi chjasin ntihi na imá siín kuachji̱noxíhin má chi̱no̱xéhi sin kícho sin kixin chrokuihan sin jnko gente tanto tsochónta ko tanto. Ri sin nkíjna tjejó tsokuikohña sin tsokuihan sin tsokjuano jnko gente tsejó mé xi̱kaha xrankíxin ri kuachinoxíhin táha ri senó síte de ri káxin ichri sin kaíxin ri nkehe na siín sin nána la tónanaha sin por ri mísmo̱ ri tjanchanóa sin para chꞌe sin xra ri xi̱kaha para brjueria la xi̱kaha ixri sin inie sin iko cuando taxrje nítjó mé tꞌoan sin tèntso̱ para tso̱hen aumentar ti poder kuènṭé sin na xi̱kaha taxrje nitjó na imá tsjánka nia tꞌinkíte ri jehe sin ixiri sin tja̱vá sin nkehe ixra̱ ri brujeria ichꞌe sin na kjónde xi̱kaha xrexré sin na siempre ikjí ijnko iko a̱ntsí xre̱xre̱ na mé tónchi na tóxrie̱ha sin tsokꞌuikon sin kixin tónchi la imá xre̱xre̱ tꞌitja nkehe xi̱kaha la siín ri sin bruja la inie sin ri tónchi ri ñaoo taxrje nitjó la xi̱kaha ri. Tóhen vivir ijnko gente ichꞌe brujeria de magia negra ri ichro sin la mé xi̱kaha xrankíxin la tjixixín jnko vida de ri sin brujo fuĕrta̱ na xi̱kaha hasta ijie tiem tiempo na xi̱kaha tjejó ri sin chajan tjinkaon sin tsochréxin sin xi̱kaha la mé nti ijie na í tsjeha si siín nomá xi̱kaha siín sin titekakohan sin jnko nkehe jína puro nkehe kjuachi̱noxíhin tjénka̱yaxin sin la mé xikaha na mé tꞌixin ijnko ñao ri fiésta̱ chjaséni na tjénka̱yáxin ri sin tjejó ixra̱ presidencia la ti̱kao̱ sin ijnko junta mé tsjasin sin la tsjanchankíhi sin chjasin nkehe tjinkaon sin tsochjéhe sin ri sin tji̱ tji̱xi̱n ókjé nketín. Ya que ni̱nko católico mé ichꞌe sin celebrar ri kié san juanito na xi̱kaha na ri sin matoan mé ichꞌe sin celebrar jnko ñao especial para jehe sin la chꞌéna sin comida para ri sin visitante la xi̱kaha tꞌóña sin iko la xi̱kaha senó tsꞌixin ijnko coperacion para jína tjasin sin ri ijnko fiesta la tjejó sin jnko cantidad de ciento cincuenta pesos mé tjajon jnkojnko usurio chjasin la xi̱kaha ri chcichaon depende nkekjai̱n ichꞌe sin nti colec nti tjenájin sin la xi̱kaha takitsje sin nkekjai̱n tsjénke̱he sin jnko grupo itsꞌín la tjanchia sin ijnki ri presidencia ijnki tjanchehe sin grupo itsꞌín chjasin para ri kié san juanito a la ri sin. Imá tóxríhi̱n tsoté na itji sin ri sin tóxríhi̱n itsji tsjipasian ri chjasin la chjéhe sin comida la xi̱kaha ri sin ndoe̱ matoan mé tꞌóan sin iko tjejó sin comida la ri nkehe jitsꞌi ri sin itji jaha la mé xi̱kaha na tjasin sin deporte̱ tjasin sin carrera tjasin sin íjnko deporte̱ futbol na ko basket bol tjejó sin para taha ixi jnko diversio tjasin sin ri ñao a la xi̱kaha tꞌe̱na sin estrufeo la ri chichaon tjenájín mé para chjasin ichrán ixra̱ chꞌexín sin ichro sin ma xi̱kaha xrenájin kaín chjasin tóxríhi̱n ri deporte̱ la tóchjina sin para tinká sin ikjé sin na tóxríhi̱n sin tsokuinká sin na tinká sin desde colonia ko hasta chjasin presidencia. Mé tꞌejó sin estrufeo para ri sin tsjacha la xi̱kaha ichꞌe sin celebrar ri ósé na koi kuekinchekinká sin gente para tsjiko carrera bici mé xi̱kaha kuekꞌixin ri a̱ntsí más ósé la xi̱kaha ijie tjasin sin ijnko fiesta̱ na xi̱kaha ri costumbre ri sin chjasin mé ñao a na ixi jnko fiésta̱ imá jié tóhen sin na tꞌitsá sin yóxin kixin para itsji sin ri fiésta̱ chjasén sin ri sinchexroan sin itji kokaṭe̱ itji xrohi iché ri tsojín a la yóxin tsꞌitsá sin parea itsji sin tsikjinchexroa sin nda ri jnkojín na tsheh sin ri sin yóxihan tjejó na tjanoa sin mé xi̱kaha tꞌixin ri fiésta̱ chjasin. Imá ichꞌe sin competir kícho sin ri sin chónta familié norte̱ na ichrꞌá sin chichaon para nchechján sin comida nchekito̱he sin ri sin ni̱nko kuènté sin mé xi̱kaha na ri chjasin ntihi na ri ñao mé ri sin chónta itsjé iko mé tjajon sin iko para itsꞌen kixin sinie ri sin tji̱xi̱n ókjé chjasin mé xi̱kaha tꞌatsínka ri ñao fiésta̱ chjasin na xi̱kaha itji̱ sin ri calfario ti̱kaán sin itsjo para ri san juanito ichro sin yá que chjasin na san juan la ri aczingo la nk to nti tóhen significar ijnko tradición. La ti ijnko ngíva nixja sin mé itꞌin nti ngíva la ri tradición kuènté sin na ti̱kao̱ sin ixran tjóa xra̱hó tji̱kao̱xín sin chrítójna̱ para sinie itsꞌi ri sin tji̱xi̱n ókjé la ko ri sin matoan ko ri sin tjejó ixra̱ ni̱nko kuènté sin na xi̱kaha tejó sin inie sin itꞌi sin ri ñao la mé xi̱kaha káxin sin tóxríhi̱n sin itsi ri ñao a kixin itsji sin tsoté sin ko tsochríin kokaṭe ichro sin la imá itsjé sin na tóxríhi̱n chóhen itsi ri ñao fiésta̱ chjasin la xi̱kaha ri chájan ntsíntsí ixri sin chéhe̱ tꞌe̱na sin líxin tꞌe̱na sin nkehe tji̱kao ri gente tjixi̱n ókjé la tóxríhi̱n sinchexroan sin xrohi tsoche la ko xi̱kaha ti̱kao̱ in ri koxinta. Iche xrohi la ti̱kao̱ sin tji̱ko ti̱kao sin nóton ni̱nko nóton presidencia tji̱ko sin la tja̱cha̱xíko kícho sin nkexo a̱ntsí isé tji̱ko tji̱kao ri koxinta mé xi̱kaha tátsinka ri ñao a la xi̱kaha jnko ñao ichꞌe sin demostrar kícho sin kixin nkexro yóxin tꞌitsá nkexro yóxin ixri nkexro chónta chichaon ichꞌe gásto̱ ri ñao kia chjasin mé xi̱kaha tꞌejó sin tꞌatsínka ñao kia chjasin na ijie ó imá jnko jnko nánó avanzado tjejóni la puro grupo reconocido tji̱kao̱ sin la nti chjasin tsetoehen xrotie tsikao la tji̱kao sin grupo yéhyé itꞌin la ijie na imá siín kjuachéhe̱ imá kuachéhe̱ la itꞌi sin tókuan sin ite sin la xi̱kaha mé. Tꞌejó sin ri ñao veiticuatro de junio mé ñao kia chjasin na xi̱kaha na tanto xi̱kaha tꞌejó sin na ri sin nkexro tamá ri sántoé sin na tjikue̱he sin mariachi itꞌín la tjikue̱he sin comida ri nkexro tsꞌátsínka ndoe ri santo sàntoé sin juanito la xi̱kaha tjikue̱he sin ixra̱ tjikue̱he sin comida tjikue̱he sin xro̱ tse̱he̱ kjíkjehe̱ la xi̱kaha mé jichꞌe sin celebrar ti ñao la fiésta̱ yéhyé tjejó sin ndoe̱ sin kixin tjacha̱xi̱ko kícho sin nchóhan sin na xi̱kaha tꞌejó sin tja̱cha̱xi̱n sin nkexro imá tsjé chichaon ichꞌe gásto̱ nko nkéxro imá itsjé iko tꞌóan sin chjéhe sin ri gente tso̱chjina ndoe̱ sin ti ñao a la xi̱kaha kaín sin mayoría sin na tjasin sin fiésta̱ nchechján sin nda̱xra nchechján sin nda̱xra tèntso̱ nchechján sin nda̱xra ntájno. O kjéna sin ná into tsíkꞌinka itja̱ tjajon sin para sinie chjasin ri sin tꞌíye̱he sin para tsjiji ndoe̱ sin ri kia chjasin porque ijnko kia chjasin na nchóhan sin amigo aá familia sátsikji tóhen vivir ókjé chjasin mé itji sin ri ñao a itji sin tjipasián sin chjasén sin xraxinkakoxín sin ri nkexrín kꞌuánki sin la xi̱kaha mé tꞌejóko sin famílié sin tꞌatsínka sin ijnko ñao kuaxróxin tꞌejó sin inie sin itꞌi sin la, xi̱kaha.